Eey haandi - haandi ceede senndee, haandi njawdi senndee, ngam goɓɓe e ɗaɓɓita maayugo, goɓɓe boo ndullii noye ngaɗanta njawdi, to ɗum senndaynoo-ndi, ndaa yimɓe ɓustirii maayugo, ngam weelo.